Au ahik nana'ak neme au mamang so na au ahik u'a pela bose, kakau fufue, kakau pelak, ufi ai, ufi sina, no kakau.